тамаша жыл таңғы аудиошоуына қош келдіңіз
қайырлы күн қазақстан және барлық әлем
бұл күн шуағымен жарыса оянып күнін жаңа идеямен қуанышпен бастағысы келетіндердің аудиоблогы
бақытты болу ол біздің таңдауымыз
әй таңғы алты болып қойыпты ғой
ой бүгін таңғы алты
туф мен әлі ұйқым қанған жоқ

тағы бір сағат ұйықтай тұру керек сияқты маған
кеше ол үште жаттым ба нешеде жаттым өзі
ә жоқ бірде жатқан екенмін ғой
жоқ төрт сағат ұйықтай тұрайыншы
ертең алтыда тұрамын
бүгін тұра алмаймын
бүгін өзі қандай күн
жаңбыр жауып тұр
күн де жылынбай қойды
елдің бәрі көңілсіз

әй шаршап кеттім ғой өзі бәрінен
қойшы жүгіруге бүгін бармай ақ қойсам не болады
ертең бара салсам да болады ғой
ертең иә
жоқ сенбі жексенбі барғаным дұрыс шығар сол кезде көбірек уақытым болады
ол күні менде істейтін де ештеңе жоқ
басқа қайда барамын
жүгіргеннен басқа иә
одан да бүгін қазір музыкамды тыңдап кішкене ұйықтай тұрайын
одан кейін де көре жатармын
иә шынымен де
иә иә иә бұл да мен сияқты мотивация айтып елдің бәріне жүгір жүгір деп айтатын адамның да өмірінде болып тұратын оқиғалар
бұдан басқа әрине менің фейл сәтсіз болған оқиғаларым одан да көп
мәселен испан тілін үйренемін деп ойладым
бірақ та басында бір екі апта дайындалып жүремін күшті болады одан кейін үшінші аптасына келген кезде айтамын ааа бүгін оқымай ақ қояйын
келесі күні ііі ертең оқимын
одан кейін сенбі оқырмын
сөйтіп сөйтіп күнде бір екі күн кері шегеріп жүрген кезде ақырындап бір кезде ол затты атымен басымен қалай ұмытып кеткенімді де білмей қалдым
тек қана семестрдің соңында испан тіліндегі кітаптарды ғана көрген кезде ғана мен баяғыда испан тілін үйренгім келіп ол кітаптарды сатып алғаным есіме түсті
әрбір күні біздің алдымызда жаңа таңдаулар тұрады
әрбір күні біз өзімізді мықты қылғымыз келеді
мәселен күнде таңертең ерте тұрамын деп ойласақ таңғы алтыда сағатымыз шырылдаған кезде бізде әрқашан таңдау бар
сағатты артқа қарай бұрып кейін кешірек ояну ма әлде дәл сол сәтте ояну ма
немесе дұрыс тамақтануды қолға алып жүрсек күндіз бізге біреу кәмпит берген кезде тағы да ойланамыз
мына кәмпитті жеп алып қазір жақсылап шәй ішіп алайын ба
әлде мен өзімнің мақсатымды ары қарай қолданып салауатты өмір салтын жалғастырамын ба
және сол сәттердің көпшілік кездерінде сол арада білмеймін бізге жанашыр қайырымды исключениялар ексепшенс немесе ережеден тыс ережелер басымызға келе қалады
бүгін мен соны істемей ақ қойсам болатын сияқты
бүгін өзіме демалыс берейін
ертең ақ та істеп аламын
одан кейін де істеп аламын
қазір осы сағатта істемеймін келесі сағатта істеймін
және осы сәтте біздің ішімізде соғыс болып жатады
ақтар мен қаралардың сарылар мен көктердің қызылдар мен жасылдардың
міне осындай өзімнің ішімдегі конфликтілер мен соғыстар болып жатқан кезде өзімді ретке келтірудің бір ережесін тапқан сияқтымын
ол жаңалығымның аты ноу ексепшенс ережесі деп аталады
яғни сылтауларға ертең істеймін деген исключенияларға ережеден тыс ережелерге жол жоқ
егер де мен өз өмірімде бір ереже шығарсам онда сол ереже соңғы мерзімі біткенге дейін соңына дейін орындаймын деген өз өзіме сөз беремін
бір шешімге тіреліп қалу арқылы мен керісінше өз өмірімді оңайлатамын
себебі менің ішімде енді дебаттар соғыстар істесем бе істемесем бе әлде ертең істесем бе деген ойлар туындамайтын болады
себебі менде бір ғана шешім бар мен айттым және мен істеймін
мәселен мен өз өмірімде соңғы жиырма бір күнде спортпен қатар салауатты дұрыс тамақтану режимін енгіземін деп шештім
яғни жиырма бір күн бойы мен ешқандай қуырылған зат жемеймін
сонымен қатар өңделген қанты бар бисквит кәмпит шоколад балмұздақ торт сияқты заттардың ешқайсысын аузыма алмаймын деп сөз бердім
алайда мен қазақстанда тұрып жатқандығымнан көп адамдар кәмпит жеп тортпен шәй ішкенді жақсы көреді
көп достарым маған ы кәмпит жейсің бе шоколад жейсің бе немесе бүгін менің туған күнім еді тортымнан ауыз ти деген сияқты түрлі түрлі адамды қызықтыратын ұсыныстар айтып кетеді
ондай сөздерді бұрын мен ойланатынмын жесем бе екен жемесем бе екен
бүгін туған күні ғой бүгін бір рет жей салайын деген сияқты
алайда өз өміріме ноу ексепшен деген рулды енгізгеннен бастап мен оған тіпті бас қатырмайтын болдым
мен ол кісілерге тортыңызға көп рахмет алайда мен бүгін шәймен ғана шектелемін келесі бір ретте жеймін деп жауап қайтарамын
спортта да және өмірімнің басқа да бөліктерінде осы ережені қолданғаннан бастап өз өмірім өзімнің қолыма келген сияқты болып қалды
себебі мен шешім қабылдадым мен істедім менде екінші вариант жоқ
иә бүгін он жетінші күн және мен әлі де чаленджімді орындап ешқандай пунктін бұзған жоқпын
және оның құпиясы менің ноу ексепшен деген ережем
достар сіздерге де осы ноу ексепшен рулын өміріңізге енгізіп көруді ұсынамын
өте қызық тәжірибе
алайда егер бастаймын деп шешсеңіз онда мақсатыңыз да айқын болсын
мәселен мен ы аптасына үш рет жүгіремін десеңіз ол тым үлкен
ыыы өйткені сіз бүгін жүгірмесеңіз әлі аптаның соңына дейін алты күн бар
алты күннің ішінде жүгіремін
ертеңіне жүгірмесеңіз бүрсігүні жүгіремін деген өзіңізге сылтау айтып кетуіңіз мүмкін
сондықтан нақтырақ қойыңыз
мен ы дүйсенбі сәрсенбі жұма күндері жүгіремін деп
немесе мен жұма күні таңертең оянған кезде өзім ойлап жүрген жобаны жазамын
ыыы дүйсенбі күні жұмыстан келгеннен кейін мына істі істеймін деп нақты түрде нақты жоспар қойыңыз
және сөйтіп айттыңыз ба соңына дейін шыдаңыз
басқа ситуациялар болса да шыдап бағыңыз
сіз шешім қабылдадыңыз сіз орындайсыз
жарайды онда кездескенше күн жақсы
егер өз өміріңізге осы ережені енгізіп жатсаңыз маған айтарсыз
немесе бір күні жақсы нәтижемен сіз де мені қуантарсыз
келесі кездескенше
тамаша жыл аудиоподкасты әрбір таңда аптасына бес рет сізге қуаныш пен энергия сыйлайтын қысқа таңғы аудиошоулар жиынтығы